Tapaho kelikely avao amy sisiny reo an. Ahivo ambanimbany gn'ety ambony, somary ataovo aboabo kely fa ka atao plat fa somary ataovo somary abo kely gn'ategnategnany de mba araho lamy gn'amy sisiny regny aby fa gn'aloha eto tsy arahy lamy sady tsy tapahy mihitsy. Zay gny tiako anazy.